Neryu ebyalya ebyo ahawukabibika. Wunasi obuyonjo nakyu nikyikulhu obuyonjo, wamabibika wuthi? Esyambeba sisitholere sikahikahu ebihuka huka <hesitation> ebithuthi nebinyenze ebi sibitholere bikingirahu. Neryu wutholere ebyalya byawu ahawulyabiwulira, bwamabya inimunabwire wubiwule bihwehu. Iwabitsumba ndeke kandi iwatsuka eribirya ahawuka ahawukatsumbira, esyanyungu iwasyoya, nekyitanda iyabya isiyirikyi ke nawu wukayabitsumba iwaminya wuthi esyanyalha syawu sinathwire, esyanzwire sinaswikire <hesitation> ngithwe balhumi bebireru iwaminya wuthi ebireru byawu sibiriku nuku olhuywire olhu lhwamathoghera omwabyalhya nabyu bikabya obuyonjo ibwamabiri ibwamabirighana bwesisukyi sisitholere sikabya ahawukatsumbira. Ebyalya ebikesirye siwutholere wukabirya, siwutholere wukabirya nahaki mbwinu ibiryomwa fridge iwulyabibikamu ndeke ibinabikire ndeke neryu kandi wuminye wuthi wuna biswikire ndeke isibya <hesitation> isibyathika kwebindi buhuka huka obo wunasi obuhuka huka buwithe eribya bukingira ngira omwabyalya, bwamabiringiramu neryu iwikibana eribunda ryawu iryabirilhuma wulisaha iwabya wukaghenda okwa sipatara nesente isinemughenderahu. Neryu <hesitation> ngabasaba mwamabya imukalya ebyalya byenyu ahamukabitsumbira ihabya ihanendeke nebikyimba kyimba esyamukambalha esyo, imwambalha esyongyimba esyowene.